<hesitation> Izy koa Madagasikara ty koragnina, araka ny fahitako azy, za mbola tsy nanisa ka fa araka ny vinavina tokony eo amin'ny dimampolo na efapolo latsaka na mahery farafaharaiky igny karazagna vorogno misy.